We wash our hand properly with clean water with tie soap or you use and good soap dah make sure a will keep your clean from any bad material or any other harmful things. wash your hand with clean water put ley soap on your hand rap it rap it rap it make sure the soap is all around your finger all round ley hands and then show your hand to ley water, water drop inside it you wash it as ley putting ley water you washing as ley putting ley water you washing and make sure leh all ley soap that you rap around your hand until everything can finish your hand be clean.